Tu tari zɛvuurɔ mɛ zo'e zo'e, si si'a de la: Bento, bitɔ, aleefi, aletɛɛsi, kabegi, alebasa vuurɔ, nyaadua la asi'a.